Mam wan dugɛ disɛka de la mam wan dugɛ la, mui, kunkɔgerɛ, sagebɔ, suma, tɛ, kinkera, ŋmiŋmesa, gaarɛ, gengilema, sɛla n sɔi la bama n de mam buuri dia